Sinukuréén sin ligénoor. Babaj sinukuréén sa bujiiŋ, éni sibaaj gulé, mulé so muhank béligéén so bujiiŋ. Babaj sinukuréén sa buyiit, éni mulé so muhank béligéén so buyiit jaraam may sihank sifanjoor.